Laa tziyaq peet nakoj pan jenaj nim <hesitation> je' jenaj olla pero nim pero reh reh plástico nakojom are' nakoj este onteera la tziyaq nab'an separar je'tii' la saq jee je'tii hoj ke qakoj la uuq pan la uuq qakoj pan jenaj cha lado la po't pan jenaj cha lado y re'ka onteera la ke la ke wula k'eh tz'oo'il pues nakoj pan la junto después naa nakojom pan piila y natz'ajam ruu' xab'oon na kojom xab'oon dee de bola qaq'ar hoj y natz'ajam nab'anam restregar bien este ja'ar depués naye'em ja'ar chiriij nayutz' bien y wulch mood naa nakojom na nanam tender